Fômba fanagnaovagna smothie asai- <hesitation> malaka ronono ianao atao anatin'ny mixer avy eo ilay voankazo tianao na pôma na frezy na manasy anagnaovagnao io smothie miaraka amin'ny ronono io, izy avy eo mixegnao miaraka kô, izy efa ilay somary mandroatra igny madity tsara igny zegny izy, igny izy vita ataognao anaty vera afaka hoanigna amin'izay.